Las partis prencipalis duna becicleta sonin el quairu, la horquilla, la cadena, las rueas i los pealis. Alogu tamién están los fresnus, el silliqui, los mangus, las marchas, los arradius, las llantas, los puñus, las bielas,... si es que tapocu no te creas qu'ain tantas pieças, chacho! I l'enhuncionamientu pos en moviendu los pealis parriba i pabaxu pos por la cadena se tramiti i se muevi la ruea trasera i tola becicleta.